اک ڈے آنے میں تُو روڑا تُو تُوں دا سدن منہ کو پیچو کار دے ہرن آواز آیا، کار دے ہرن آواز آیا دے بس منہ کو گُل پرانیاں یاد آ گئیاں۔ یاد ہے آئیگی انیسو۔ چُران میں دے زمانے میں کو یاد آ گیا، یاد آ گیا تھا میں اُس زمانے بیچی میٹرو کی تھی۔ میٹرو تو بعد ڈسپنس دی کورس کی تھی، ڈسپنس دی کورس تو بعد میں گھڑی چلانے لگ گیا۔ او سارنا نال مو کو، او اپنے ڈور ڈرائیونگ دی ڈور یاد آ گیا۔ او وقت مو کو یاد آ گیا، اُس وقت پے چھامٹ گھڑی اُن جیسی۔ موٹرونجی ایسی پورب پاکستان سے پھر دِیا سے ہر طرف جھول دِیا سے لیکھن کی اداس اور جرمانے۔ او سب تو وڈی والیاں گھڑیاں کارٹونیاں سے، اِتھے گھڑیاں کارٹونیاں سے اِتھے ڈیزل دھور پے ڈیلیٹرونا سا گال بن جائیکر۔ تقریباً ٹائر پے دونو سے ہی میرے کو یاد نہیں لگا۔ دو تو ٹائر پے دے درمیانوی ڈیزل لیٹر، او زبانیں میں ایسی گھڑیاں چلا دے۔ ایسے روڑے پے اِتنی ٹریفک، اِتنی راش نو دِیا سی جڑی، اِس دور پے بنیں گی۔ تو اُس سوما نے بیاسی گڑیاں جَلوا ہے، اپنے بہترین سوبا ڈالا۔ سمجھو صبح گڑیاں کرنا پریشانی ڈھونڈیا سی، لوہ خوشحال سے پیسے کاٹا سی۔ لیکن زندگی خوشحال سی، بہترین زِندگی گُزری تھی۔ ایسے اُس دور پے بہترین دورہ سا سی، گھوما پھرا۔ اسلام آباد میں جھولا در تیتری، ون ٹوٹل ڈیلا خرچہ چڑھا کے تے پانچ دے وے۔ اِس توں وی کٹانا سی، ٹوٹل خرچہ گھڑی دبا کے چار سو۔ اُس زمانے میں خرچہ نہ تو مڑ کے ایسے واپس آ جانا۔ پورا سلم آباد پھیرا ماری، جونہ ماری پھیرا۔ تورا کہ اُس دور میں روٹی سستی، ایسے کھانا پینا سستا سا، پیٹرول سستا سا، ڈیزل سستا سا، موبائل سستا سا، ہر چیز سستا۔ سپاہی دی طرف پھنسی۔ ایہ تو وقت دے نال نال ہر چیز آسمان اندر، کوئی اَفورڈ ہی نہیں کرتا۔ تیاسی بہترین دے سندوش، دھور بےبی پھیرا ہٹورا ہے، پھترتی جھول دے راوا۔ میری پوچاں یوبیا نہ تھگلی راتی ریواں اُتھو پیدل ہک رہا ہے۔ جڑا نہ تھگلی تو یوبیا جُلتے ہے۔ اوہ تو تاں سی، اوہ تو سی اَت نہیں پیدل جُلتے ہے ایسے اُس تاں سی پیدل چلنا جی پنج چھ کلو میٹر۔ دے تو تالا بُجھے پھیر دے بہترین قسم دے بُجھے تو سانکول پھیر دے چٹائیاں سانکول چائی دی ایہ چیز فاسٹ کلاس ساپرا ڈیرہ لاواں بہترین قسم جیاسی راٹھیاں وی اُٹھی گزارا آ پڑا اے شریکانت گوشت لایا مرغی شریکانت لاواں کھولے ایسا آگ والا اُس نے کھولے بڑھاوا کھولے بڑھا کے اُٹھایں گے پکڑی فاسٹ کلاس پکی اک اک دانہ کھادا بہترین ٹائم سان گزاریا بہترین وقت سا پاکستان دے بیچ گزار دے ریا، اچھا وقت سا گزاریا پھر ایسی گھوما پھر راتی۔ ٹریفک اتنی نہ عجیب کسی طرف جھولنا ہی پریشانی نہ گڈیاں کٹ راٹھی ٹرکا لے بڑے تنگ دھند ایسے ارناتھ آریان مارن ایہ راٹھی آریان زیادہ مار دے ٹرکا لے پھر ایسا بہترین کہ سندو پھر تورام پیشور چلے جُونا پھر ایسے تنگوا۔ آجی اے تو جُل دینا مجی بٹ گرام علی سید۔ بھڑگرام نکل جولن جی بھڑگرام جولن تھا کورٹ جولن تھا کورٹ پھرایسن دے کنارے تالا لے جولن جی کشتی ہے کدے کدے بے جولن گ پئیسا پاستے وو تو اُٹھ لا آ چا شا پیوا پھر اُٹھا پھیرن تُلا پھیر بھڑگرام آ جولن جی بھڑگرام۔ نیلی شنگ آوا جی اُٹھا وو پرانے زمانے نہیں ہوتا توپن شوپا لگی نینوینیا سے اُٹھا کرامبی اُسی تالا نیلی شنگ دا لگا تالا بھٹک رام تالا پھر تو موڑ کے آرما سی بٹل بٹ لاما جی پھر چھتر آوا۔ چھترا بھی ہوتا، پھر جی ٹاپتے جھولتے رہؤاں چھترائے نظارے کرا برفا بھی دیکھا سارا کو جو چھتر ٹاپتے پھیرا پھر دے ٹُوٹ دے ایسی بہترین وقت اپرا گزار دے رہؤاں پھر چھترا تو آوا بوتل بوتل پھیرا۔ پھر بوتل پے روٹی شوٹی کھاؤاں چھترا پے کباب کھاؤاں چھترا کباب بڑا مشہور ہے چھترا پے کباب شیواب کھان دے رواں جی پھر اُسکو بعد سی آ رہا ہوں بوتل بوتل تو پھر دے اپنے ایلے کے بیچارا ہوں پھر پھر دے آ پھر دے آ کافی وقت گزار چھُڑا۔ پھر ایسا دی پروگرام بن گیا۔ یارا سدی ارب جھولنے آ ایسا سی کرتے رہے ہیں گاڑیاں وو بہترین کے وقت پھر سدی ارب گچھنے آیا سدی ارب گیا، وو تھا زندگی کچھ اور ایسی۔ سُدی عرب سب تو پہلے تھے شو کا سائرہ اللہ سیوں کو عمرہ کر ساں اپنا حج کر ساں کیوں کہ مسلمان سب تو پہلا شوک تئی ہونے پھر اُس دے بعد کام ہونے پھر ایسے ہی چلے گئے۔ پھر ایسا اُٹھا الحمداللہ عمرہ بھی گیا۔ عمرہ کیہا پھر ستم تو چلے گیا پھر آسام پھول دے سدی عرب پھرایا پھر اُٹھا گیا اوہ اُٹھا گیا گھڑیاں سے چلانا شروع کی دِیا اون دی ڈیزل، پیٹرول تے سورو، سستا لیٹر پیٹرول۔ تیتریں تین سو پینتی پیسے دا ڈیزل آسا تے اوہ سُراں سستا اوہ تھا اسی پھیر دے ریا پورا ٹھیک ہے جی اُس تیار علاقے میں۔ لکھنا سانسبے اور پاکستان میں کے فرق تارے یا پاکستان تو چار موسم ہے۔ سعودی عرب ہے، دو موسم ہے پاکستان، سعودی عرب۔ آسا نہ سب تو بہترین اسلامی لکھنا تھا صرف موسم بیگالا سے کر دِیا تو دو موسم ایسے۔ یعنی گرمی اور سردی صرف دو ہی موسم ہے چار موسم ہے یعنی باہر کھاجا۔ گرمی سردی تو سمجھلے تھا چار موسم ہے۔ وہ تا صرف دو ہی موسم آتے ہیں: گرمی تے گرمی۔ تے دباہ دے تیس سال آتے ہیں تاں مینے ڈیڑھ سی آتے ہیں، تے بس پھر گرمیوں شروع ہو گیا ہے۔ اس ہستے اوں پھر ہم سعودی عرب پھردے رہے ہیں۔ سعودی عرب دے مختلف شہر ہم گئے ہیں: مطلب ہے سلوا بارڈر توں ہم گئے ہیں، اردن بارڈر توں ہم گئے ہیں، خفی بارڈر توں ہم گئے ہیں۔ ہر جگہ ہم پھردے ہیں، پورا سعودی عرب ہم پھرد چڑھے ہیں، تے الحمدللہ اوں وی بہت پیارا علاقہ ہے۔ پھر ہم دین دے لحاظ توں سب توں خوبصورت جگہ ہے۔ تاں آپ عمرہ کرتے ہو، اپنا حج کرتے ہو، نال تمہیں مزدوری کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، تمہیں کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ تمہیں اپنا گھر دا سرکل پیج دو، اپنے پیسے پیج دو، اپنی ہر چیز تمہاری بہترین نظام تے بہترین زندگی گزرتی ہے۔ پھر تمہیں سعودی عرب وچ مینوں دساں کہ موسم دے لحاظ توں پچھتر فیصد اینہہ دا گرم علاقہ ہے—پچھتر فیصد ہے، پنجی فیصد پنجی، تے اوہ وی تھوڑا جیہا، اسی جگہ اینہہ دا شمال ہے۔ شمال وی تاں اینہہ دا عجلدہ، اوہاں کریات، الجوف، حائل، ایہہ جتنے گرانٹ اینہہ دے ہیں، ایہہ بہت بہترین ہیں تے بہت زیادہ تھنڈ ہیں۔ جون دے مینے وی تمہیں راتھی کمبل دی ضرورت اس علاقے دے بچے پین دی ہے۔ اور سردیاں نے بیچو تھا۔ برفباری بھی ہوتی ہے لیکن پاکستان کی طرح نہیں، ہلکی برفباری اوہ الکیاں بیچو ہوتی ہے۔ سردی اتنی ہوتی ہے کہ تولسی یقین منے، پاکستان نے بیپا بیپانی جمدنی تارِیاں کورا سُدی عرب میں۔ یعنی اپنا آستھالا کا نارائن چاکنوں کا کان، چاکنوں مانسیرا، چاکنوں ایتھاسا۔ صورت حال اوہ حالات، اُس سے نی تارے زِلیا سانٹھا تارے گھڑی ۱۰ بجے بھی پیپم کورا زمین ہوندا کو ٹھٹھکدے نیں۔ اُن کو تو بات پانی آ دے، اِتنا کورا پیپم۔ تے اللہ پاک دا نظام، ہر قسم دی چیز ہر جائی تے۔ تو اوہ بڑا ٹھنڈا کہ اُٹھا، وو اُٹھن ای تیلائی بوتل تو سی تارو۔ اب ہو گیا اُس دا اگر آئینے ساتھ چھے رے نو سِزری بوٹ ٹائم۔ کریات پورا یانی اُسدا سومال جِتنا ہے اُس وے تسی افرل واٹن ہے تبر جل ہے مطلب وے سکا کے یے جِتنی اُسسے کریات ہے ٹھیک ہے جی دوما تو جنگل ہے۔ قلعہ ہدر تلی اُس قلعے کو فتح کیتے۔ ٹھیک ہے جو بوہت وڈا قلعہ اسلام دا قلعہ او اُسی حالت وچ ہے او تسی دے او واپس آ دیو ٹھیک ہے جی یے نالہ کے۔ بہترین قسم دے کام کر دی تے فیر اُس تو بعد تسی آجو جی، اِس تگڑا پچھتر فیصد الا دا گھر وچ اُس بھی تسی آجو۔ فیر اُس بھی اِتنی ہی گرمی ہے کہ جِتنا تسی کُوڑا ہو یانی باون۔ تک وی اَساں رہی ہے۔ پنجاب تک وی دیکھی ہے، ترپن تک وی دیکھی ہے، آج تک دے پچپن تک وی اَساں رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی پاکستان وچ سنتالی ہو گئی مردان لہکݨو ٹھا پچپن تک وی اَساں گرمیاں دیکھیاں۔ جیہڑے توں وی تسی سلوا بادراں دے ݙےݨ کوں جو لوک اُس توں سلوائی شہر گرمی ہے جو اُس ڈزرٹ ہے۔ مسالا اُستاد ربّول خالی، سب تو بڑا جڑا اُستاد۔ دِزہرت سے راز جڑا، تُسیاں تُو نہ رہتا اُو ربّول خالی ہے۔ ربّول خالی کو بے تُوسی جھولتے رہو، تب تُو سنگ گرمی کا پتا چل۔ جولائی گرمی کے سکوٹ رہتے پہاڑ، اینڈ ربّول خالی رے۔ اُس تو بات تُسی، اُس تے اللہ کا شاباشا! جیس وقت شبابی آج، اُس گرمی کو اِسی طرح پورے علاقے مطلب۔ ریتو دے الحاقینو ریت ہے، سب تو زیادہ۔ بھی پکی مٹی بھی آنی ہے، ریت بھی آنی ہے، ہر قسم دھیر اُسکو لگا۔ ہم پاکستان دے دو سنگ چار موسم یاد، آسان یے پھلکھیلیاں تو سنگ یاد۔ آسان یے پھلکھیلیاں، بہت بہترین ہے۔ کم کی تو اُس بھی سبزیاں بھی، اُنئین مجرے نے لو کے لو کے بھاگ۔ جیس کُتُسیاں تو وو بھاگ لگی تھی۔ اُس باگھا میں اندر پھل بھی لگے تھے۔ حالانکہ وو استی زمین کو تو زیادہ ہے کہ اُس بھی پھل زیادہ ہون۔ یہ فصل اُستی سے زیادہ نہیں، اِستی سی بھی مار مار کے کھاتا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اُسوی ہوتی ہے فصل تے اَک الگ جی۔ اوہ گھڑی جی، گھڑی دیجیے تے گلاں سی گھڑیاں چَلانے چَلانے آسی سدی اَرب پوچیاں گھڑیاں سدی اَرب وی چلا لیندے رہے نیں۔ بہترین دے نال نہیں، اُنّیاں گھڑیاں اج سی، ایہہ سی رائیٹ سائیڈ اے، اوتھے اُوندھ لیفٹ اے، ٹھیک اے جی۔ اساں کولوں زیادہ اُنہاں نوں تانکدے جیئیمسی، تسی چلاو اُتری جیئیمسی دی ہو، لینڈ کروزر دی ہو، ٹوٹ لینڈ کروزر دی ہو، کیمری گڈیاں دی ہو؟ اُسدی وجہ زیادہ مضبوط اے تے مطلب پنجھزار کلومیٹر، ٹھیک اے جی۔ فیر۔ یعنی، ایسے فار دی اینگل دی کیہ؟ بچارنیہ سیان جی، نالیاں بِچھو، بچارنیہ پینیاں، ارکجئی بچارنیہ پینیاں۔ ایہہ گلاں دے اُتے تیاں، ایہہ دے اُتے اَسن٘گُو تیل، پیٹرول، ڈیزل۔ دیلھو تُو سہی بتا ذرا زیادہ طاقتور مَلَیاؤٹ تو تیجّارا کانٹا کو دنیا کے بہت بڑے دَیالو دنیا دیکھ دوسرے نمبر دوسرے یا تیسرے نمبر کی آبادی کاٹے اُسی سے راج یادو پھر اُس دیش کا مین پھر اُسے سکون مدینے چلے۔ جو تُو سمجھے نہیں سکون تو اُس دِن ہی سکون اور شیر بھی ہم وہی دیکھ کے تُلسی آپ سمجھو یارا میں کوٹا آ گیا۔ اللہ پاک اپنوں کا دِل کرے تو مت کرو۔ پھر بھی کافی سُمن آیا۔ پھر سے آیا پاکستان اور پاک! رانی میں پھر دے دو دے یار آپ بھیجے تھے۔ مرثیہ بڑے۔ اچھے دِن کام شایما سنگیت استغاثہ کے شیو سینا کے بیچ سروے کر دے۔ اکھیاں سروے کر دیا سے آدھے سر میں بھی ہے تو سَمدا آ رہی تھی۔ بچھڑنا پہنا ساڑیاں سنبھل بہترین سکول جامعہ سَنوَاد سسٹم انڈیا سے ہار دنیا دِ سسٹم اکولا۔ مطلب ہے جی پی ایس سسٹم سنگولہ سے جسکا سیجولتا سینٹی چورو نہ چھوڑا تو تماشا نہ وہی سرورے کر دیا سے اپنے علاقے میں اُٹھا دے یا لائیک اے ہے سرورے کرا تیرا پورا روٹیشن کیمرے ملا تھا۔ سنگم پہ ملے سارا کچھ بہترین کے سندر مل رہا تھا۔ پھر ایسا کافی ٹائم مطلب ہے۔ شمبھو تو کلومیٹر پیچھے نہ پہننا تھا لیکن اُس سے بھی زیادہ کے قانون کو دیکھ کے مُدّے قانون دے ماتا ورت یا مطلب ہے سیفٹی جسکو تُلسیا تو سیفٹی کو دیکھ کر اُس بیاس تو اُس ٹائم ہی پوائنٹ توڑ دیا تھا۔ اُس کے بعد سے رُک جلدی آ سے عام راستے کر دیا سے ہونٹ لالی رے نیاسیا رات گزار دیے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کے آتا پھر تو جلدی آ جا۔ بانڈک پور دَیا سے سیفٹی ریلے آج ناگ کنیا میں کرار دیا سے تو اور اچھا لگتا تو لیا ہوتا۔ اللہ نے کافی زمانہ ویہستہ لگ گیا، اساں کمشم کیتے اتھاں، تے بڑا مزہ آیا سن کو، بڑا انجوائے کیتا اساں اس علاقے دے وچ، تے بہترین وقت گزاریا، عاشق کیتے عمرے کیتے، الحمدللہ اپنی پہکین دے، فاسکراس پاکستان پھیندے، اپنے کھاندے پین دے، بہترین قسم دی جیاں رمضان، شمدادر، ہر چیز اتھائے، تالا تھا بڑا شکر ہویا، بہترین قسم دا کام ہویا جی، بہترین قسم دے، لانگ لانگ ٹور بھی مار دے رہے ہیں، دبئی جلتے رہے ہیں، عمان گئے ہیں، ہر ملکہ بھی جلتے، پھردے، ٹردے، بہترین قسم دے کام ہیں بس، تے اساں دا وقت گزر گیا.